Maq joht esiq määnestki lipsisõlmõ tetäq ei mõistaq. Ku ma poodist osti, sis müüjä avit' mul tetäq. Ei käüq väega pall'oq meheq lipsegaq ja naasõq viil veidemb. A noh, sääntseq ärimeheq ja poliitiguq kääväq rohkõmb, agaq, ülembüseq, aga muido ei käüq.